Sika na mber dze, mebɛpɛ dɛ mebenya sika. Sika tum yɛ adze nyinaa. Sɛ ewͻ sika a, itum tͻ wo mber. Mber a etwa mu ma biribi a enntum annyɛ no, sɛ ewͻ sika a itum yɛ dɛm nsiesie no nyinara ma mber a woetwa mu no mpo, edze ba bio na mbom sɛ mber nko na ewͻ na nnyi sika a, ndzɛmba pii wͻ hͻ a epɛ dɛ eyɛ a nnkotum ayɛ.